اسا نے پائی ارا سوال کیتا سا کہ اگر تسا کول پیسے ذئدا ہون تہ ذندگی تسا نی کم وہہ تہ ,اک سوال اے سا تہ دؤا سوال یو سا کہ اگر تسا ں کول پیسے کم ہون تہ ذندگی ذیدا وہہ, میں ماڑے خیال کنے مارے کول اگر زندگی زیدا سی نا تہ اسنا پیسے کم سے میں او چوز کرا کیا کہ زندگی نا یو ہونا نا کسہ وی موڑ وچ مطلب پیسا ہانا آنے جانے نی کھیل ہونا .کسہ ٹئم ہونا کسہ ٹئم نے ہونا زندگی بوت میٹر کرنی زندگی اگر تساں کول تھی نا تس اگر صحت مند ایا تسا کول ناتھ پیر سارا کج ٹھیک دے سارا کج اے ون دہ .فر تساں اوکھیا کری تہ سروایو کری سکنے او رئی سکنے او اک جائی اپر۔ اگر تساں کول پیسا نیا وی نا تا وی تساں رئی سکنے او کسہ جائی اگر تس دیہات وچ اٹھ جانے او دیہات وچ کوئی بندا وی اگر اسانے گراں وچ اٹھیا جا اتے کوئی اتنا امیر نئے آ کہ جیڑا جس اپنی کوٹھیاں بنائیاں جس آپنے محل دی کوئی وی اییہ جا بندا نے آ سارا اسا جے غریب جے سارے مطلب کہ اپناجاروضی، مطلب اک جا نا ریسورس سا، مطلب ذریعہ سا جتنا او کمانے سے اپنے او مذدوری کرنا کوئی ڈوئے کھنا کوئی کا کپنا، کوئی اپنا چھتا بنانا، کوئی کوٹھے بنانا او اتنا پیسے جیڑے کمانے دے او خوش خال دے خول اسرہ دے کہ انا نی زندگی اچ کوئی وی اییہ جی بیخیالی نی ہونی کہ یاجی میں پیسے کونا آنے تہ میں ،اہہ کرن تہ او کرن او بس انا نا اے ہونا کہ او جتنی مخنت کرنے اس حساب نال اللہ انا کی پھل دینا جی ۔اتنے پیسے اتنی مخنت کیتی اتنی مذدوری لبنی اسہ مذدوری اگر جے ایک بندے کول ایک کول ایک لکھ رپیا دا تہ اگر دوئے بندے کول نا روضی مطلب اپنی کمانا سا تہ او کتنا کمانا کہ ہزار پندرہ سو کمانا نا او اپنے ہزار پندرہ سو اپر وی خوش ہون ۔لیکن ہونا اک بندا ہونا اس طرع نا کہ میں اگر آکھن لگا نا زندگی ذئدہ ضروری سی پیسے کولہ زندگی زئدہ ضروری سی تہ پیسا ،پیسا ہونا کہ یار پیسا کل تھیا تہ اج نئی ٍاییہ گل ہونی تہ زندگی او سی کہ توڑے پیر سلامت سا توڑے نک سلامت سا ،توڑے مو سلامت سا ،توڑے ہتح سلامت سے، توڑا پورا جسم سلامت سا اسنا یو سا توڑا اندا نا جیڑا سسٹم سا او تڑا اگر پورا صحی سلامت سا نا ،تہ بوت کج کری سکنا اے مطلب آس بوت کج کری سکنے آ جی آس کتھہ پھری وی سکنے آمطلب زندگی زئدہ اولہ اچھنا مطلب آس کتھہ پھری سکنے آ یا فر کسہ نے بوٹ ریلیٹی نے اپنے کسہ رشتہدارہ نے کر بوت عاصہ دراذ واستہ رئی سکنے آ۔ اگر اسا کول زندگی ہول نا تہ آس بوت کج کری سکنے آتہ اگر اسا کول پیسا نئے ہون لا نا ،پیسا نہ ہون لے باؤجود ساڑیان خوائشات نی پوریا ہون لگیا سمپل یو گل دی ساڑیاں خوائشات نی پوری ہون لگیا اسا اچھا لائے واستہ نی لبن لگا، اچھا کھائے واستہ نئے لبن لگا، اچھا کمائے آستہ نے لبن لگا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 استو بعد اپنے خاندان نی کنے کس ترہ آس ٹئم گزارنے آ، تہ لائک ماڑے اگر بچے ہونے میں انا کری کس ترہ ٹئم گزارن ۔استو بعد انا نی پرورش کس طرع کرسا ،پیسا اگر نا وہ نا ،مطلب پیسا جس بندے کول نا وہہ نا جس کول عمر ذئدہ ہونی اس نے ذہنہ کدہہ کدہ خیال آنا ہونا یار اگر میرے کول اتنا پیسا اچھی گچھہ میں اے کری چھوڑا، مطلب اک وقت ہول کہ اس کول پیسا اچھی گچھہ لیکن اسکا او پرانا لائف نئی لب لئی جیڑی او پہلے او جینا ہونا سا جسرہ ماڑے سنگی ہونے سے جسرہ کالج نے دورہچ اپنے سکولہ نے دورہچ حسیب ہوئی گیا استو بعد محبوب ہوئی گیا سارے سنگی ہونے سے ۔آس سارےکٹھے پھرنے ہونے سیا ۔او ٹئم اچھی گیا کہ او ہن اپنی جگہ سے تہ گراں سے میں اچھی آس اسلام آباد اٹھی آیا سیس ہن اسنا آکھنے نا مطلب یو سا کہ ،ہن یار دیکھو کہ میں اگر میرے کول میں اسلام آباد کیا آیاس پیسے کمئے آیاس ذائری گل اہہ میں اگر پڑا ئی اگر ،جاری رکھا نا ،جاری رکھن میں پڑا نا تہ میں کس گلہ پڑا میں پیسے کمان اگر میں پیسے کما تہ ماڑی پچھلہ جیڑا ہور پچھلی جیڑی زندگی ہولنا، پچھلی جیڑی زندگی میں گزاری آیاہونا او زندگی مطلب اجیب ہوئی گچھیل ۔ہن میں اگر گرا گچھا نا گرا آلے آکھن جی تو کل پینا پیا سے تہ اج تو ساڑے کی پلی گیا ای تہ یہ وہ۔ تہ لائک اسہ طرع ہونا اج وی میں کہ میسج کریو نا یار تو اسلام آباد گیا ای تو ادھر گیا ای تہ تو پلی گیا ای تو میسج نے کرنا مطلب ٹائم نی ہونا ۔بیسکلی سارا اک سسٹم ہانا ٹائم اپر۔ اک مطلب اسا کول وقت تہ نہ ہونا کہ آس کسہ دؤئے بندے کی وقت دیا۔ جی اسکا میسج کرا اسکا وائی مطلب کہ اسکا گل کرا یار اسطرہ میں ادھر صدر پھسیاس، گراں وچ اسطرع ہونا نا پیسے جس کول نے ہونے نا جس کول مطلب کہ اپنے دوست ہونے انا کول وی پیسے نی ہونے نا ،یار او گل کرنے یار استرہ نی کوئی اگر کٹی بازی ہوئی گچھہ یار اسطرع نا کوئی بیمار ہوئی گچھہ یار اسکا چانا اتھے ہاسپٹل کھڑنا کوئی اس طرع نا سین ہوئی گچھہ نا تہ فر او گلا کرنے کہ کدو ہونے نا او سمج جانے یار اس طرع نا اگر پیسا نا وی وہہ تہ فیر وی او اک دؤئے دے کم آنے پاویں جس طرع وی کم آنے پاویں او کا کپانے، پاوے او کوٹھے بنانے، پاوے اوچمپوزے کٹھارے، پاوے او کھنگلے چننے ،پاوے جیڑا کج کرنے جی اورآل تس اگر دیکھی کنا نا تہ پیسا ذئدا امپورٹینٹ نئی اہہ لائف کولاں جے اگر تساں نی لائف تھی نا تہ تس بوت کج کری سکنے او۔ لائف تھی تہ بوت کج کری سکنے آ اگرپیسا فر وی نی آ تسا کول تہ لائف ،لائف بوت امپورٹینٹ چیز ای بوت ضروری چیز ای تساں نی ،مطلب کہکسہ جگہ اچ اگر تسا بوت ساری جگہ دیکھنا چاہنے او اگر تساں سروایو کرنا چاہنے او سروایو وی بوت امپورٹینٹ چیز ای زندگی پیسا تسا نا امپورٹینٹ نئے ہون لگا اس گلہ کہ تس جدو کسہ چیزہ کی ملی دینے او نا ملی جلی رہنے او نا جسرہ میں سے کہ ماڑک نے کزن ماڑاخبابماڑے کنے اے رینا۔ تہ فرض کرو میرے کول پیسا اچھی جانا یار میں آکھا جی ،میں اس کول پیسا نے آیا تہ میں اس کہ نا بینا چائی نا تہ اسرہ نی کرنا چائی نا اساں دوا کول مطلب پیسا نئی آنا تہ اسا دؤا کول اک دؤئے نی قدر ہولی یار اس ماڑے کل اتھے کم آیا سی یار، اس مکی اتنا سامان لائی دتا سا اسنا میں وی اسنے کم آنا چائی نا۔ پیسے نا ہونے آلی گل، ہن لائک اسرہ کرہ کہ گراں وچ اسرہ ہونے نا جس کول پیسا ہونا جیڑا غریب ہونا تہ جیڑا پیسے آلہ ہونا او کاٹن نا چٹا کپڑا لائی او تہ اہہ جی ٹیٹ ہوئی تہ ٹشن ماری تہ آخنا جی کتہ کم کرنا وہہ تہ او کم نے کرن لیا کیا کہ اسنے کپڑے لگے نوے کپڑے او لائی آیا ہول تہ پرانے کپڑےمطلب آکھو تہ ماڑے کپڑے گندے ہول میں کیا کم کراں ۔جیڑا ہول نا جس کول پیسے نے ہون لہ ،یار او میلے کچیلے جیہ جے کپڑے لائے ہونے او دؤئے نا دل جتی اچھہ کس ترہ کہ اسنے اسی کم یاتھ بٹا ل اسنی کوئی مدد کرسی یار اسطرع نا میں دس میں کرہ اہہ سہ جس طرع میں آپنی گل کرہس اگر جے میرے کول پیسا نا یا میرے کولپیسا وی نا نا میں جدو کتہ کسہ جا کوئی کیا آنا نا کیہ جی اہہ کم کرنا میں بلکل اک دم ریڈی ہوئی جانا میں اک دم تیار ہوئی جاناس میں آناس کہ چھوڑو بس کوئی گل نئی پاویں جتنی کوئی رسیا ہو دس سالہ نا ہو وی سالہ نا ہو میں آکھنا جی چھوڑو کوئی گل نئی میں گچھی اور سدا سدا کم کرہ پی اے ناس پاوے جوئے کوئی میرا کزن آکھہ ماڑے خاندان وچ کوئی آکھہ جی اہہ کم کر تہ میں او کم کرہ پئی جانا۔ اسنا کہ مطلب کس گلہ میں کرنا ساس .ماڑے مائنڈ سیٹ وچ یو گل بیٹھی سی اگر ماڑے کول پیسا نی آنا ۔ پیسا نئی اے نا ذاہری گل اے نا میرے کول پیسا نئی آ، تئیا تہ میں اوکنہ پیسے نے آ زندگی زی ۔تہ اگر میں اگہ وی اگر او کیا دیکھنا سا نا کہ میرے کول پیسا نے ہون لگا میرے کول زندگی ہوسی میں او زندگی گزارے نی گلہ پہلے سوچیا ہویا میں ایس بندےکے سہی رے، ایس بندےکی سہی رے، ایس تریے بندے کنے ،چوتھے بندے کنے ملی جلی آس رہنے آ نا تہ اسا نا کم وی بنی گچھہ مطلب اسا نا سسٹم اگہ پورا ذندگی نا نظام چلنا ہول اسا کسطرع زندگی گزارا اس اسا آنے والے اگہ بچے ہولے او اسا نی آنے آلی نسل کسترع زندگی گزارہ اسکا وی پچھہ ساڑی ،پچھلی پشت ہول او اسا انا نی جدو او کانیا سنن لگے یار اسطرع یارا ماڑے ابو ہونے سے ماڑا اسطرع چاچا تایا ہونا سا انا کی کٹھے ملی تہ رہنے ہونے سے پیسا میٹر نے سا کرنا اس ٹئم مطلب ماڑےچاچے کول نا سا پیسا ماڑے پیو کول نا سا پیسا ماڑے ماوے کول نا سا پیسا او سارے ملی جلی رہنے ہونے سے ۔اکہ کرہ رہنے ہونے سے پرانے دور اچ یو ہونا سا ، کہ ٹوٹل اکہ کر ہونا سا اک پوری فیملی مطلب کہ اک دیکھو نا اک اگر ماڑا دازا ابا سے نا انا نے اگہ چار پتر سے اگہ انا چارا نے پترا نی وی وے جیڑے آکھنے پتر تیا جیڑے ہونے نا او اکو کرہ آلے اسنا یو فئدا ہونا سا اک تہ پیسے نے سے ہونے، دؤا یو ہونا سا کہ اگر کوئی وی گچھی کتےآپیسے مطلب کوئی ہونا سا نا ذریعا مطلب کمانے نا مطلب مذدوری کرنا سا، کوئی ڈوئے کھنا سا، کوئی کیہ کرنا سا کی کری اپنا پیسے کرنا سا او سارے اکو کرہ نا آنا سا سامان اکو کرہ نا آنا سا تہ اسنا سارا سامان جدو اکو کرہ نا آنا سا تہ استو بعد او سارے بندے ملی او نا ملی جلی او رئی اورتہ او مطلب گزارا کرنے ہونے سیا اپنی لائف نا ۔گزارا کرے کنی اسہ طریقے کنی مطلب جیڑے ساڑےپردادے گزری گے دادے گزری گے اسرہ ساڑے ابا ار اچیھی آئے او وی اسہ ترہ مطلب کسرہ زندگی گزاری تہ جیڑی ساڑی آنے والی نسل ہو نا او ساڑے یو والے قصے پڑہ نا انا کی آٹومیٹک پتا چلی گچھہ کہ پیسا امپورٹینٹ سا یا زندگی امپورٹینٹ سی تہ۔ ہور دؤئی گل یو سی کہ آکھن نا پیسا ،پیسا ہتھہ نی میل ہونی اے گل وی ٹھیک سی پیسا ہتھہنی میل ہونی اگر پیسا نا وہہ نا بندا خوش حال رہنا کوئی ٹینشن نی ہونی مطلب کہ پریشانی نی ہونی اکثر دیکھا ہوتسا اگر کوئی لوک ہونے جنا کول پیسا باؤ ذئدہونا لیکن انا نی پریشانیا ٹینشنا انا نے آکھن کے لوڑے لگے ہونن بس کہ آکھی سکنا بندا تہ۔ استو بعد <hesitation> جنا کول پیسا نے ہونا نا او پر سکون زندگی گزارن جی مطلب ا؎پنے پتر ہوئی گیا اپنی کڑی ہوئی گی اپنی جنگت یاکڑی استو بعد اسنی فیملی اپنی جیڑی اپنی امی ابو ہول انا کہ کیر بیجی ہسنا کھیلنا ،ٍخوش گوار اپنی زندگی بسر کرن جس کول پیسا ناہول تہ گزر وی اس طرع کرن نا اک جال گچھن کم کیتا اے او اپنا پیسا آنن نا او اپنے پیسے او جیڑے پیسے کمان نا او جیڑے پیسے کمال او اسنے او آلے پیسے ہول لے جیڑے اسنے جس حسابہ او حو ش رئی سکنا او زئدہ پیسے نے کمانا او اتنے پیسے کمال ایی جنے ماڑا دوہزار دنہ نا خرچہ ساتہ او صرف دو ہزار رپیا کمان دوہزار رپیہ کولوں اپر او نی کمانا ،کیاکہ اسکی پتا سا کہ دو ہزار رپے نا مڑا خرچہ چلی جانا میں ہور کہ لوڑماری سی ذئدہ پسے کمانے نی دو ہزار رپیے وچ چلنا سا خوش باش رہنا سا بلکل فیملی کی نا جڑی آ رہنا تہ اپنے رشتہدار وی اسنے خوش سے او آپہ وی خوش سا اسنے پڑوسی وی خوش سے اگر اسکول زئدہ مطلب تھوڑا بوت پیسا تھیا تہ اپنے جیڑے پڑوسی ہونے جیڑے مسکین ہونے جیڑے تہ اگر یتیم انا کا پیسے دئی نا انا نا وی صواب ملنا۔ دؤا او اسنا او ڈبل صواب لبنا ،مطلب یار اک دیکھو نا اک امیر بندا اک اگر کسہ غریبہ کی پیسے دہہ تہ اس امیرہ کی کہ صواب لبنا اگر غریب بندا کسہ غریبہ کی پیسے دہہ نا اسنا ڈبل کہ پتا ہوئی سکنا لبی سکنا کیاکہ یار اک غریب سا اک گل ہور سی اک غریب اک دؤئے غریبہ نی وی گل سمجی سکنا۔ ہن ہک کوئی امیر سا اک غریب سا ،مین آپیر دے کوئی غریب اگر دا تہ میں غریبہ نی گلہ کی سمجی سکنا کیاکہ مکی پتا میرے کول پیسا تھیا میں ہر چیز پوری کری شوڑنا ہر عیاشی کرنا ہر چیز کرنا ہیر ماڑے اندر ہیر چیز پوری ہونی لیکن اک غریب جیڑا دا اس کول کوئی مطلب اس طرع نی سہولیات میسر نی ہونیا کہ یار اس کول پیرے کول اہہ چیز ای اہ چیز ای اے چیز دواجیڑا اک غریب کا کسا سمجو اک گریب کول جسرہ آٹا نی آ کاردوئی آ اسا پتا ہول اک ٹئم اسرہ ہلنا کہ آیا ہوس غرییب اپرکہ یار اک دن آٹا نا سا اک ماڑے کار اچ آٹا نا سا میں کسرہ اپنی زندگی اس ٹئم میں کسرہ گزاری ہوسی میں کسرہ ستیاس ،میں کسرہ لیٹیاس، کسرہ میں کھادا سا، کسترہ میں پانی پی تہ گزارا کیتا سا ۔جدواوسوچو نا اپنے دماغہچ تہ دؤا دؤا اگر اے بلنا او وی دوئے غریبہ نی جیڑی گل کیتی ہونی جسرہ ماڑے کر آٹا نی آیا ماڑے بچے بیمارسی، ماڑی بیوی بیمار سی، ماڑا لتہ نا آپریشن دا، ماڑے کن ،ماڑے گردے فیل ہوئی گے ماڑی اما جیڑی سی انا نی ماجیڑی سی انا نی کوئی ہرٹ اٹیک نا مصلعہ سا کوئی دلہ نا مصعلہ سا ،دلہ نا مصعلہ سا بوت سارے مصعلے ہونے اک بندے اندر بوت ساری بیماریاں ہونیا بوت ساری بیماریا لائک اسہ ترہ آنا دؤا بندا آٹومیٹک مطلب اسا پتا چلی جاسی یار جی اے بندا مطلب اس اپر او آلا وقت گزریا سا جیڑا میں اپر گزیا سا ۔جیڑا میں اپر وقت گزریا سا نا اوہہ وقت اس اپر گزریا نا لہٰذ می او کرنا چائی نا می اسنی مدد کرنی چائی نی اسکا میں تھوڑے پیسے دتے چائی نے اسکا میں تھوڑا راچن دتا چائی نا اسکا میں کھادے پیتے کہ کوئی چیز دتی چائی نی تاکہ اے وی ماڑے ترہ مظلب کہ زندگی اک کہ عام طریقے کی زندگی بسر کری سکہ زئدہ تہ کیا نا دئی سکنا کہ اییہ کج دئی سکنا آٹا دئی سکنا زار پنج سو دئی سکناتاکہ اسنا اک دنہ نا خرچہ چلی گچھہ۔ تاکہ اگلے دن مطلب کہ اسنا یو وہہ کہ اسنا کوئی کم شم اگر کوئی ہونہ کم شم لوڑہی دئی شوڑنے مطلب کہ اسطرع کری شور تہ ،اگر کوئی بندا کاریگر دا کی رنگہ نا کاریگر دا کیہ کاریگر دا جی اسکا کم لوڑ دئی شونی اہہ جی اتھے فلانی جگہ واڑا کم سا تے اتھے پوچو جی اتھے تساں فلانی جگہ تسا ساڑی نوکری لوانے آ تہ کم کرادا تسا اسہ ترہ میں اپنے بارے ماڑے فیملی بارے دسنا چانا ماڑی فیملی ہن ماڑا اک پرا سا یاسر او پہلے کرنا ہونا سا رنگہ نا کم کرنا ہونا سا رنگ کرنا ہونا مطلب بوت عرصہ تقریبن بوت سا کم ایتھہ تقریبن آٹھسال کرہ دیس اک سال اس کم کیتا رنگہ نا استو بعد ہن اس اپنی اک کھولی سی شاپ کھولی سی کرینی شاپ کھولی سی مطلب کرینی شاپ ہن اسی یو سا کہ او دیاڑ پوری بیٹا ہونا دیاڑ پوری کدہ میں بئی جاس کدہ بیچارا ماڑا کزن آیا سا گرا دا پڑے آیا دا بس دیاڑ پوری اوہ بیٹھا ہونا تہ بس او میں دوڑناس تہ او آنا او گنا تہ میں آنا تہ بس اسہ ترہ کری اساں آپنا نظام چلانے آ جیڑا اپنا کرہ نا نظام ہونا او چلنا ماڑا ابا استاد دا سرکاری تیچر دا استاد آ او اکثر گرا ہونے سے۔ تہ بس اسہ گلا کہ آس اپنی زندگی اتھے پہلے آس گرا ہونے سیا نا تہ ہن آس الام آبادہ تہ آس اپنی زندگی گزارنے آں۔ تہ الحمدواللہ آس باؤاچھے طریقے نی زندگی گزارے لگے آں اییہ گل ای کہ پیسا زئدا ضروری نی ہے، پیسا زئدہ ضرورہے جب تک زندگی انسان کے اندر، انسان جدو تک اپنی اگر انسان نے ہتھ کم نی کرنے انسان نا بازو کم نا کرہ، انسان نک کم نا کرے، انسان نادماغ کم ناکرہ انسان نیاجنگا کم نی کری سکنا تہ او جلیل کسلہ اگر او جلی نا سکنا تہ پیسا ککھ وی نی آ کیا کہ اگر او جلی نا سکنا تہ پیسا کسہ کمہ نانیا فرض کرو کہ تسا نا جی کدرہ ہوئی جانا جی ایکسیڈینٹ ہوئی جانا اسٹئم یو ہانا کہ پیسا سم ٹائم ہوتا، <hesitation> بعذاوقات اسرہ ہونا نا پیسا امپورٹینٹ ہونا لیکن کسہ وقت اہہ ہونا کہ احساس ،احساس ،احلاس پیسا ضروری نی ہونا اخساس احلاس ضروری ہونا جس نی بنیاد اپر دؤا بندا وی زندگی گزاری سکنا سا ۔